Ná ni rgibia ná, primert’e tche zgani th niz chiru rcka fá, fá gi binietch ruth ná ni ruth ná robthe ná’gy, tchi chiloo tche ni fá gy tchiru tcheni zth niz, biniech gyetni ra mew ni na nanu gy tchiru tcheni zathy chon niz ga ni rie ni tchiru ría nanu.